Дар Чили обу ҳаво хеле гуногун аст, зеро кишвар дароз ва ба қутб наздик ҷойгир шудааст. Дар шимол, ки биёбон аст, ҳаво хеле гарм ва хушк аст. Дар маркази Чили, ки иқлими баҳри Миёназамин дорад, тобистон гарм ва хушк, зимистон мулоим ва боронӣ аст.